إذا كان بإمكاني تناول العشاء مع أي شخصية تاريخية بختار جاليلو جاليلي لأنه كان عالمًا رائدًا في مجالات الفلك والفيزياء وفتح آفاق جديدة في فهم الكون، وأود أن أسمع منه عن تجربته في أحد في تحدي الأفكار السائدة في زمنه وكيف أثرت إكتشافاته على العلم.